Hay, nisy olo zay leroa fa ela izy am'zao koa fa maty fa tamin'ny favavelomany izy nitantara hoe Ejipta zany leroa tany ndraikindraiky misy desert zany bakeo koa any zany misy tsy haiko raiky rameva tsy haiko ino, raha io zany mahavita tsy misotro rano mandritry ny deux mois zany, ah! Sampona koa zany leroa tsisy aminay aty zany zany hono.